ඔව් මම ඇත්තටම හිතනවා කෙනෙකුගේ පෞරුෂය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද <hesitation> ඒව මම මිනිසුන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇත්තටම දැකලා තියෙනවා. අතීතයේ සමහර විට <hesitation> බොහොම <hesitation> සමාජයට බියෙන් <hesitation> එහෙම නැත්නම් <hesitation> වැඩිය සමාජයට එන්නේ නැතුව <hesitation> දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව හිටපු අය <hesitation> ඔවුන්ව <hesitation> දිරිමත් කරලා <hesitation> විවිධ වැඩසටහන් මඟින් <hesitation> ඔවුන්ව ඉස්සරහට අරගෙන ආවහම <hesitation> ඒගොල්ලන්ගේ පෞරුෂය ඇත්තටම ගොඩාක් දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනව කියන එක <hesitation> මම දැකල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> මං හිතනවා <hesitation> හොඳ පුහුණු වීමක් <hesitation> ධෛර්යමත් කිරීමක් <hesitation> මානසික ශක්තියක් <hesitation> <noise> දීම තුළින් <hesitation> කෙනෙකුගෙ පෞරුෂය අනිවාර්යෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට <hesitation> අර <hesitation> යහපත් මනුෂ්‍යයෙක් <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> සර්ව සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යයෙක් අපට ගොඩ නඟා ගන්න <hesitation> බැරි වුණත් <hesitation> යම් තාක් දුරට <hesitation> ජීවිතේ දිනන <hesitation> මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට පෞරුෂය <hesitation> ඕනම කෙනෙකුගේ <hesitation> වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා <hesitation> මම හිතනවා.